जसने हमरा भात खेसहु ओसने फेरी हमरा रोटी खा के पेट भरावे सकसहु । कुनुहु सझ्बेहना रोटी खेसइ कुनुहु साझा मतरे रोटी खेससइ कुनुहु बेहना मतरे रोटी खेससइ । रोटी त रोटी नै हलइ रोती फेरी कुनुहु चाउरु क पिठा रोती हसैइ, कुनुहु फाफरी क पिठा रोती हसैइ, कुनुहु गोहु क पिठा रोती हसैइ, कुनुहु कोदो क पिठा रोती हसैएए । इ रोटिया कुनहु गिल बनाके पकावे मिल्सइ जसने कि घेउरवा रोतिया के गिल बनाउ के पकावे मिल्सइ ओसने क के कुनुहु रोतिया उखर गाज के अब सोहोराइ कि रोटिया गिल बनाके नाही हतइ । ओकर मा गिल बनोले उ रोटी नाही बन्तइ कस्के कि ओकर के पइनी मा उसिने परसइ ओकर के इचिका घेउर रोतिया से कमाहे उखराहे गाज के ओकर के पइनी मा गाह के उसिन के खाइ सकेसइ । आ दोसारी तिरसी जसने गोहु क पिठ्वा कहइ बणही ओकरा पत्सोहरी इचिका फेनी उखराहे गाज्के केयार क पात मा गह के पत्सोहरी बनाके पकाके खाइ मिल्सइ । ओसने क के कोदवा फाफरिया क रोटिया बच्का रोटी कह्सइ । बच्का रोटी कहइ कि माहा इय गिल बनाके गह्के पका के खइ के मिल्सइ सभ ।